Ireto avy ny karazana fanatanjahantena tian'ny olona ao amin'ny fireneko atao. Ny baolina kitra, ny moraingy, tolona omby, ny tsipy kanetibe, hazakazaka, hazakazaka bisikileta, <hesitation> baolina lavalava, basikety, ny karazana haiady toy ny judo, karate.